<hesitation> uvutemaduni <noise> uvassasahivi, nuwakatare wurya wuvivi sana, vulitafauti kabisa uwundisova wule uvivi uvivi. Kwanini nakumbusa ukuta uvuvivi ndeti? naukumbusya ukuti uvuvivi ndeti, uwa- uwasamani, nditi uwasamani uwsamani uwakatare saigiro ndosivile ikiswairi, uwakatare wurya wula uwe wunonu uwe wunonu kabisa, wula uwe wunonu kabisa wurya wula twanokwike kabisa wurya, wewunonu sana. Wula lino undwe vapelwane vino wewunonu amademi akwimbe isyule kimba kama vaa kikwimbile isyule kikiva amavale ndoluluharawe kuliwu amuna. Ikwingira amava twita we lunonu, <noise> wakati we uluvivi lakini isiku siki uvana vikwimbavi tudebe, imara isyule kadebe, ukwanza ukumbesa ukuta amalie ilyasaba uju, ikwanza ukumbesa, lakini ulwakatale kimbaka amage isyule kikwingira mavaha. Naukumala kimala kiva amakosi kiva nindesu mukili nusyule, ilolile sana, lilolie sana une, musyule ivange nindesu kabisa, ungaja kuuta uju mwalimu, kumbe lilimwa lyanafunzi, wita lyanafunzi ili. Kiku kiling'ania numwalimu <noise> <hesitation> samani jakasale kisi mbivi sama, ilisiku isi hi- padebe nonu nonu ulude padebe, ae padebe, padebe padebe nonunonu, sio sana. <hesitation>